Marobe, afaka isotsoany rano zao igny, alatsaka ohatsy igny isotsoan'ny éléphant rano. Amin'ny alalan'igny koa <hesitation> iadivany am'biby ohatsy hoe mangala rano iha de fendrahany rano gny zay biby <hesitation> magnadala anazy zany.